Karta ë burë tue pritur shumë herë ardullamat, la corteccia të ardullamat e <hesitation> tue shurbier tramite processi chimici e tjerë shurbise mënd- mënd jarrësh të bush kartën, çë servir të shkruash.